Kullon ngokkon ina maayo, ina saanja ngoongu mun ɓuri yaawde. Mi annda innde makkon. Ko noon ko nguru ngu- nguru ngu waɗi huunde ko waawi waylude kuleer ko ɓuri yaawde.